Marina raha safanao tamy film igny, film igny tena nata in-jato ihentean-tegna ai, tegna la te himpolimpoly agnenty avao, soa mare film igny zany, le tantara agnatiny ao, le tantara a mampalahelo igny de niafarandreo am'zay lasa tafaboaky avao reo <hesitation> amy farany, tena soa raha igny.